Peeje moƴƴe ngam dartinde tooñanngeeje e nder cuuɗi janngirɗi ko anndude ɓeeɗoon tooñooɓe. Ɓe leepte, ɓe kulɓine malla ni ɓe ndiiwe ni woni mbele wonɓe ene kula waɗde hono ɗeeɗoon geɗe bonɗe.